A fangaro atao ambonin'ny pizza: voalohany <noise> a- saosy tômaty de magnaraka hena de ôliva na <noise> poivron <noise> de fromage.